Akni ghraban ndakwi na da mazhigil guya fukar na fug in wa ntak kənjdigana ma duniyin ma the tag band kwan tof da tag kawar dau cikwana ba kiyam bish gan bimo tha degida tau kwan huda thadegi tha da ɓaw nuda ba ɓish gan nud kədegit dagal bimo agha da da taukaci kwana degit kwana am tag du shuv nenna me sagalagh bi ngulma agha tseg bad farvid mahuɗa a haɗeg bad farvid magudin agha bigh gan nim kwanina agha ghalgh ba da duwaghina da da mazhigila kethekenda kethig kəwahalha ku kwara ku kwan sirga sirga ku kwan sirga biya duniyin ma kuthekiyamna kəwahala ma kwana ntak shig mtak cingana mtakcinga cingana degi ndavav vak da da mazhigil wan kwana ma na kwan nud ma dunina ma ɓa ma ɓat kiyama kənjdi gana miyamim ma kiyama njda kiyam takra ha da ma njdigana duni kam ba kwan mung devakaya kwan ma’i devakai biya ghud ba talagagh talagara aghgyibi kam da ma ba kwan njda ba talaga kwan thwandal kud nda da ma njda band kwah njdigana me ɓagvaɓag cewa takiya maƙamnda ba thuwandal ba ɗumma ma talag wan baɗuma ba ma’i dole ku ba ma zarha hagha kwana mung devakaya da da kwa me devakai na tsarnes da da kwa mung devakai kədva ma mtak njdigana duniya ma mtak udagh ma mung devakaya kagh agha me devakai ya udagh tsekes kədv devakai kaya ma mtak ndkwah cingan ku ma ndkwah dagala duni toh magha tagan nim kwana mandgi ma mtak bi kitr bi mung devakaya da da kwa me devakai ndkwi ai ma the kəmenar na ma mulwu kətaimaku ama kwana toh kagh nda kwi agha dzugamti that tha kətag da tagbi agha guya ghual de zhiru ma the agha dagal da vakudagh nda kwi a ah <noise> njda danal ma henga hats nda taghaya tsaghra ai ban ɓish gana A sasagnneh ndai kwi wahala wan zarha da ɓag vandam ci zarhara maya a heka ba glulab ndakwi glulab ndai kwi ada ada guya kuma ma mung nedegit magha velga velg kəghulab nda kuma tha degita magha velga velg kəghulab nda ku ma tha degita ada velgavelg a valan velg kəghulab a mung nda kwi agha vamna duwai zarha toh fa mafug kiriviɗa mung zar ndar ndkwah biya mitr toh da tagav da tagkawar dau ci kwana ba hakwariya degit inghalg nai vak da da mazhigil ma saukiyam na kwanim kəwahala na ba hakiya aghala ba addu nuda salagh theb agha ghəgan agha ɗiya dev vak da da mazhigil a ml hena har biya agha diyara kədev kada da mazhigil magha ɓa mazhigil aghal gana keth kiyam nana ku badghaya addiniya gha agha tagana cewa ndkwaha da da mazhigil kethemna kethig kəwahala na ku zira ba njuguda deg shig keth kiyam na kethig da da mazhigil kawahal na a tsam tseg kəghuaɗira a vulkiyam vulg da da mazhigil kənjdigan mtakra mtak cingan tha band kwahina mana ma nahav ndkwaha a kwa mung dugwan dzughwa a bish gana kiyam ɓish gan ndkwanna toh ma mtak ndwah njdiga nima toh ma mung ghaya ketheɓ na tag naya toh dada mazhigila bam yaf kuya li cingana toh kai kam na taga ta ghaya da li therina aghat tag ma kuthennra agha tag ma sirgabiya kai kam taam dan in me nai naghi kətaghayi da ba dzigar ir viɗ mahud tuda ma mung kuskuri mavakaruwa ghaya ghala degiti in sirga sirg ne mavakya kai kam ghalgav ba sauki kuda deg shig ba ba sauki kuda degshig ba ɗumn ma cimam takr nuda ku war ba cingana duniyi na mz zir zarhim kwana ma karanta kuma ɓa gare ku ba karanta addiniya tra mara thekhana. Ku ba zir kəraka karanta ƙakleto wain marantsaguwa kwa ma gha de njdiɗa bagna bag ma gha me de njdiɗa bagna kwanu zughubi kafi ziri kwani velghai kayu bi kwanya ɓagai ce watakai deg dagal heneh amun kwan biya toh degit agha da bag nena bagha njdigan kədek agha njdigan medegit agha tag nen bi toh zhili njda dagal da ɓagana kəgh us heneha toh zhil nda kwi duli agha gat ga us nak kwa agha gat kiyam da ɓaga ndaratateg nud ɓaga ndar a tateg nud kəwahallen ba ɓag kəɗek me tha zhila me tha nud ku war ba gwayav dagal da gat ga ma thena theng ma mtak band toh ma dzighar dzig lapi kr təzr nda kwiwahal nda kwa ɓaga ɓaga ada zhnag degyiya mung nda kwi ma da da kwa devakai nda ku ame ha lanna ziraghen damasbiti kagh nda kwa agha me devakai sirgai ghravan ku sirga sirg nda ku guya tag karan band gi ma gud nda kwiməi gyimal nda kwa məi toh agha ɓaga ɓag kawar dau ci agha ba gwayava be gyagyan toh kəm ghala ba temaku vakaru wina ma zirga sing nuramna da da mazhigil mara kurda mar kasirga swigna au mulkumndu ba numnda am gətrant kali mungi numg devakaya cewa takiya ma the ɓa temaku nd kwahati toh auci nemtakva udagh mung devakai auci nemtakra zirabagh mung devakaya mtak ba kwanina auci mulgaru kəhayara munna ba kwanim ma mulaku mulg da mazhigɨ ƙasirga sirg in mulgan kəhayara mung kwan me lefi tevakai bi nda kwi deginim ndaku da ɓagan band kwa hina then kiya man theg kan kəcimna mtakr ma duniya Ah degit ghalv wan vakda da mazhigil me degi ghalav ma ghala ba kwan ma kethekiyam na da da mazhigi kəda nu’i kiyam mavakai nimyama ma keth kiyam na ko mai kiyam mavakai kiyam mavakai nim yama kiyam ghala ba kwan vak da da mazhigila me tha degit agha da tag da tag nenna tuma agha ta kwana aghala ba kwana aghala ba kwana kuma au wagha tag nenna a dagal tuɗula aghala ba kwana a ɓaba adu ma keth kiyam na da da mazhigil ba kethe kiyam na da da mazhigil a njdegam njdig nda ku a ta ba kwana a hnahar ndkwa agha ta bakwana ma keth kiyam na da da mazhigil kəwahala ku agha ba dagal tedul sai a ta ba kwan mirvid mahuɗagha tagh man ma cinga cing nda ku mahuɗagh nda kwa afha ta bakwan ba a keth kiyam na da da mazhigil kənjdigana miyam na ma keth kiyam. Na da da mazhigil kənjdigama migam na degit agha zu gəadar agha zugu bi thak agha reghit agha bag na bi ba yu limchikchik nda kwi amgha ba ba ma’i devakayi a ma’i agha gata ba kwa dag ɗaf agha da huɓu agha ɗaba a me devakayi toh da ɓaga ci kawar dau ma degit agha tag da tag nenna ma’i tuma ba ɓish gan bimo degit a nderge ndir da da mazhigil kwana ma sega tahala miyam nima kəm yam nda ba kiyam da bath nan kəzuciya miyama kiyam ɓa duvak da da mazhigila m kiyam ghala tuɓ vak da da mazhigil ma the bi wanf ndkwan biya wara wawra agha tagar da kuda deg shiga toh inin ba wa-tag-ci ma mtak cingana toh me degit da tagv da tag ba ghala ba degi tag kungyar wana toh ma mung degita in tag tasirga sirgan ghuavara da da mazhigila bam vulwa kəla dana ma dada mazhigil kuma ma mung kuskuri na ɓaga nal tuvu kwaru ban-ban-ban ban ɓag wana kan kəsauki mavakgya kai ndakwa in na ba kwan naya Toh shagr nelbegaru ama taga nuama zah kamnd na tagaru tage tagam wa degit ndkwana am nuram sagau dzaha kamnda runa shagra vinnamndu cing kəmtakra kur ghravaru am cinna kwan kəm taga nghara var kəm badzkurda kadasarta njdigana ruwa am cinna kedegit dagal ma duni nda kwi shagr ghravan elbegaruwa kamnda kwi cinamndu kemtajr mali baga ruwina toh kamghala ba kwan vak da da mazhigila kwana kuramun ndakai toh kura nimndaku dzam vəm dzig bad kuam da ƙuram nda kwi am bagan thra varu kəjagora na toh da da mazhigil tha mulkuru mulg tha kuskurama ghravaru ndkwa me degit a ɓag da da mazhigil wam dzamg nurama am kasa heh kəlangyi udi takar tan-tan-maghr mavgharu ghrava ruwa haip bi taga naru biya ma dada kwa d ɓag na ɓaga cinga xinga ba cinga cinga da da kwa cinghabiya ba thenathenga kai kwan ghalga mnd ba wana kəmghala ba kwan vak da da mazhigil chan zhigil ba da mazhigil chanzhigil ba sukranima degit kəmghalg ba wana toh ba kata njdigana mumgina ar demayima kəm kemaghala birvid mahuda kwarima kəmgha band kwanima toh kəm ghala ba kwan vak da da mazhigila ma keth kəmndana banun kwan kəwahal na ma fukəmndara banin kwan kahalana ma keth kəmndara banima ma ba dum degit agha neghgha nenn ndakwi da da mazhigil wa kadanga kadarg kadarg da kwana ma toh kamghala ba yafa’g vakan mai nina mau nina toh ku ndar degot a kadarga da da mazhigil kəm zhara ba kwan me tha degit kəm tagda tag numnd biya toh duni kwana a badzhal duniya a muda udwa badzagal badzeg duni kam badzal biba henkalud wa badzgal badzgi kam duni kam badzal bi ba duniyan Pula da da mazhigil pilg pula nen band kwah njdigana duniy budi tachini wa badgzal badzg uda deg uda degshig wa badzgal badzi duni badzal badzgi ghala ba kwan vak da da mazhigil ma keth kamndana da da mazhigil kamghal ba kwan kamghala ba kwan vakda da mazhigil ma sira kadegiti dagal mavakai nina ghrava kiyama sira kedegit dagal mavakai nimyama ba duma niyama ma mketh kiyam na da da mazhigil kadegit dagada toh kamghala ba kwan vak da da mazhigila degit kwanda tag ne nda kwa thenathing tag me the degit inda sirga sing kalkal degit in sirga sirg bai kwan nda kwi kawai in ba tagan cewa taki a tag in ta kalaba matak inda ta kalkal ne kwana ban tagani in sirgai ma thar kaskai in ghala ba kwan vak da da mazhigil ma keth kiyam na kadagiti dagal ba dumn degiti munga arfe maya ma keth kiyam ba kanjdigana miyama Ma bath kiya nim kadageti munga ma njdiga m ha yam duniana ma bath kiyam ku uda degshiga ku wara ku war ma-ma-m-ma hekyna kamjdigana mtakran kalkal kakak-kal-kal ku wara dole ba mung talaga ba mung da da kwa muung devakaya njda band kwah tenn ma dat dij wuren njda mung da da kwa mung degana da da kwa me deganda njda ba hada hadan malaki badum mung nud devakaya me da sirva sir njdigana duniyi ba dole kwana ada dzang ndar kada da mazhigil ma bulaka bulg kam takr biya agha dzama da da mazhigila ama magha cinnamtakr kulum thaba agha sirge tha kadmaza da da mazhigil in wa bag da da mazhigil kawaha degan kalkala degs na bag nina sirga banin kalkala degi da bag na bag nina me nud desirge sirg bi matagan nudan kaladga taa bad kethebira sai tag ma sirga biya degit degiti ma ghala degiti ma kungyar wana toh degiti mavakai ne kwana wahalina ba mungina wahala zarhina ba munga wahala njdigana dazarha ba munga munga ma’i degit kwana agha ba bish gan kwana a bisha kwan ma duni na me tha degi ada tag da tag